Was sewen tonsea ayai tawanta nansesio was was ketanaan was kedepoan kampudut was tinemu nyasa debutu nitu mamoli kaan toro siwon kanriwi tinutuan sinari satu sinari musti kanen tu karia dabu dabu teintu kan sa tinutuan musti kanen kadea dabu dabu saung ka driritii mustu tu nam peen na laksa wona pe mbrisa mnerisa memang pawe witu kan ririti teintu kan satu kan ginoreng satu kan ginoreng koman waya un dedamut peen pinekasa nei suwo gwitu tare tudutuut wokanen nitu